नमस्कार भाईसाहब मोये लागत है कि मोये सिंक से पानी लीक हो राओ है। और अगर एको जल्दी से समय पे नई ठीक करो गाओ। तो यो समय के साथ साथ समस्या एकी बढ़ सकत हेगी। तो तुम जल्दी से जल्दी आके एको सही कर देओ। और एक बार आये पहिले तुम एका देख लो। ताकि तुमे समान पता चल जाए। कि का का समान एमा लगे का ह। तो फिर तुम वो समान लेके आऊ। अगर तुम व्हाट्सएप चलत होगे तो मै तुम्हे वीडियो या फोटो भेज दू। ताकि तुम देख के स्थिति को समझ सको कि का का जरूरत हेगो और किता टाइम एमा लागो हो। ऊ हिसाब से तुम जल्दी से आ जाओ और एको सही करण को कोशिश करो जल्दी से जल्दी। और स्थिति गंभीर हेगी तो टालना नहीं। तुम आ जाना आज के दिन ही ठीक है।